To, liikə lini liikə sə gəsimi liikətə sə gəsimi ari rə. man kə mi ryegɓayai koo wanə gəsimi gən. Mi kən lii rye gɓaydi koo i kən baysimi vome mine mi kən lii, mi ɗakə ɗan min zwakə ryə gbamsə kpədərəŋa-mi ɗakəɗan min zwakə ryə gbamsə kpədərəŋa. Zwákə minə wadə wan. Mi ren-miren lúúkə, miren riwdəgə aya bə. Min zwakə ryə mi ɗakəɗan mikə dá way rye koo rə kay mi kə zwákə minə fuksəfú nini. Ama mi kən ‘way rye koo mi kən liikə zwákə minə múmún. Ah rye koo, site ɓa kə, nomba may kə rye koo gəsimi gən nə vome éne ko i kə baysimi kpaylu nə gutər i bay ni mi ren liikə re mi ren karkə. Ani gəsimi gən doŋa etən wanə nəkə, gawni nétə səy dikə ryə al lə ryə, aa baa səy sən səyni ar. Ma'a gəsimi gən doŋa. Mi kə way ‘wan kə. Min mi danə maar banəgə ani kə ren pekə dakə kaŋ. Liikə minə zumalewse maa lúkə minə zumalewse maar. Gam maar bə, ur bə tɨrmi tɨn bale mi kən lii gawni simi gan rye gbaydi koo. Mikən lii ni gawsimi gan bale gbək. Lii kətə eter ari karmi kan doŋa. Ikə təə ən mi kə waykə liikətə ari, rye koo minə, rə kal kal mi kən ‘way dor, i yen diri mi nə zúm ‘wakə ‘wa min təw, kay mi kə ‘way ko maar ni, mi i kaw maar ən sei ikən bau i kən təw nə woo ari bə aa karmi dorya sə kəy bay niŋ ani so i gami mi liikə yawa yaw əŋga áymə mi liikə sə remi kawkə, sə remi tɨrkə balə di. Lii kətə rishe ete ari karmi kan doŋa. Mi ge min, rəl nə rəl bə mi kə ‘way ‘wan mikə lii-mi kə ‘way mi kə lii áh zumalə áw, yabə tidi i baysimi maar mikə lii bə zanə lemsə ryə nə kə mige min mikə ‘way rye gbaydi koo minə nə gúr koo nə gúr yeŋsə nə mi kə ‘way mi kə lii. Ən niani karmi kan kuma gami gan gbamsə kuma ami ɗakəɗan gəbəl min zwakəryə. Ama liikətə kar kə, mikə lii kə zwakə ryə, zwákə minə aa múrə, mi na nan fúk səfú. Minə liikətə sə karmi kə ari. Ikə təə ən mene i təə ən aa re nasarai dələ bə, ikə təə ən ko rye koo manə da áw kə nə nétə liikətə inə ari bə mikə mikə re kpikə rye koo minə. Ən aani wanu sə mi kə zó sə nwal pá kə kə maar lə kə mi wanu kan kə dá karmi sə kə garə nétə lii kətə rishe ete ari ryə rə rə. Mi ani ən bi tan karmi. ŋa mi kə ‘way ami ká mi kə ‘way kə ami kə kyawa, mi musə pa. Ama mi kə dá ‘way rə kə kay mi ɗakə gəbəl lə. Ama mi kən ‘way karkə. Mi re ɗa kəgə min gwakə ryə, haba zwákə minə pat núnún. Gbamsə min zwákərə regɨkə kpədərəŋa. Nə may bə aa dəygənə, kyawa ma ‘wakə niya bə mi ren bə kə. Ama aakə á lúkətə ari rəkə, kar kə mi min mi lúlún bə bal bale mi ɗakə wanu rə. Má ‘wakə paga bə ɓayma wookə aa gomi. Wansə mə liikə bə aa rem daykərə ami kə mikə mi gerə. Mi kə mi kən lii rye koo mnə kə bal minə daymidan. Tɨrmi tɨn bal minə gbək. Mi nú nə rye koo, izanmi nə rye koo. Niykə mi kə mige rye koo. Wanu za zum ɓawnə áw mene áw pa rə kə mi kə mi səw ryə rə. Mikə wanu sə migekə nétə etər ari. Rye koo, maar, nihin. Liikətə rishe etər ari kə karmi kan. Yawa, to kokə maar ən ari bə maar mə ren, ikə bay dor bə məren-maren-maren təw nəgə. Mə ren daysəgə nə maar mə ren təw mə ren lii kə reren karkə mene ikə bay dor. Rye koo manə da aw mə ren liikə rem ren karkə. Kam kə ani kɨm netə ami sə mən be ɗakə gəbəl min mə ‘wakə zəə a abə nə ɓayma wookə aa gom. Zwakərgə bə mə re minə gə zwakə ryə rə. Má wakə bile ən gba kəy kam gergərə kəy túsəmgə mam ma ami mi, mi nii sə mi núnə ani mi kə liikə rye koo minə mi kə liikə, liikə minə. waso ən gha kəy kamu kəy mi səw rə. Zwakə minə kpədərəŋa. Namya pat, mi ren riw dəgə abə har ar min mi genə ai ɗəga. Mi ren noykə, gɨmsə minə miren gɨmkə niisə gbamsə minə ɓawnə ani. Yawa ənga rye koo mə nə maar mo. Mi kə netə rishe ete ari karmi. Wanu kan səw sə mi təəsə párə. Wanu sə i kerə ani kə mi kə liikə tə rishe ete ani on karmi sə yakirami sə gami gan gbamsə zwakəryə. Yakimi yan liini, bə ən niy ani-wanu sə mi gekə ani, maar enə dabə an aa danə maar. Doytə' maar. A da' nə', gegumi a da' nə' bərmər. Ninkə wani enə abarr abarr pat ari dabə aa yonsəkə' ari rə pa, bay netə ari. Amə netətə' i kam tə ninkə' ar kə' min kay mi lii bə' aa karmi rə, mikə lii bə aa daymi rə. Ama ne'tə' minə rishe adi ari etər ari kabar, rye koo nə' maar kə' karmi kan dona. kə' haba rim mi gaw mab sə mi liikoo mi nitə' kə'tə', tengə yabə ai pa't mi nitə' kyarere.